Lok na'an um erau nok dong dei lem nan amai wai nok nan amai ta'ak hmak mei ngan lun, pi neh erau, nan erau krismas, erau kahwin, erau